Bulde buka hefti jor loru pe pata kiol mai do mma, iti pata kiol mai. Pata kiol mai do ya, hei yim e uro. Mntukkawar ugo nangali di, inne alat. On achanam yelalom, yelalom ajali to de. So nanan mi yaran iyamun. Nanu we bindi a pata kiol man. Se bulde buka do doka, do doka hei, hei inne uro. Hei hei ho kilam lu, a pata kiol de ko lali 100 jor loru, do runga awali di.